Toh fitilla wo day, gwayo kaŋ a ga te i ga baa gumo amma ɲgawo a gwayo lokaci fallaŋ no. Daga cin no kala cin da cino baŋ ka bisa ɲgawo a gwayo ban day nooya. Da cino baŋ ka to mo da manci ɲga no, gaskiya a sinda matekaŋ ni ga ba ka te ka goy da hay'fo wala nin bumbo ma koy naŋgu fo da fitilla sino. Ɲga no ni ga goy da ni di da mashin no ni ga ba ma dira nda da cino to da sinda daŋji ni si goy da. Kay mootay bumbo da cino baŋ ka to da day daŋji si no a sinda naŋkaŋ i ga koy. Da ce ga no ni go, kala nda ɲga no ni ga middi ka di naŋkaŋ ni ga gana doŋ ifo se, doŋ sabida masi hay'fo taamu wala mo haŋkaŋ go yooje ni jine kulu ni ga diya da hay'fo no ba bor laalo no wala haikulu kaŋ dumi no day da ni go da, da ni middi ni jine ni ga di haŋkaŋ no ni di mo doole ma di matekaŋ no haaraka go da ni jine. Amma da ni sinda ni di haikulu kaŋ no kala day ma koy dulum-dulum ka kaŋ a boŋ yaadin, ni di mo a man te. Amma ni di gwayay kaŋ a ga te nooya kuma ɲgawo cin do haray no zaari manci kala day ni goy da. Amma cin wo doole no da ni sinda ba ni ga baa naŋgu fo koy yaŋ, da guuru ize boŋ no, da cee ga no day kala da ni goy da din sinda a si goy.